धोसियाना के शाब्दिक अर्थ होला धोस जमावल। अकसर स्कूल में <hesitation> बड़े बच्चे छोटे और नया आवे वाले लइकन के ढौसिया के ओनके दबा देले। एसे उनखे ई लागेला कि उनखे शक्ति में वृद्धि हो गइल बा जबकि ऊ गलत राही पे अग्रसर हो जाले उनखें धोसियाल से बचे खातिर कउनो नया लइका के पहिले ते लइका के अपने आत्मविश्वास में वृद्धि कइ लेवे के चाही काहेकि आत्मविश्वास इंसान के पहिला हथियार होला। जब बड़े लइके धोस जमावे लगे ते दूसरे लइकन के डेराएक नहीं चाही और <hesitation> अपने कक्षा अध्यापक या प्रधानाचार्य से एह बात के सिकायत करेके चाही। ऊ लोग उचित दंड देके एकर नदिर्य कइ दिहे अउर ढौसियायें वाला लइकन के अच्छा सबक मिलि जाइ।